في عطلات نهايه الأسبوع Weekend أفظل أستمتع بوقتي مع أهلي و أصحابي سواء بالخارچ رحله قصيره أو چلسه في البيت مع أكل لذيذ أو سفره ل منطقه قريبا أحب أسترخي و أحاول أغير چو عن الأسبوع.